اكيد طبعا الشعور الاسوء هيكون ما حدش يحضر جنازتي عشان ده معناه انه انا ما سبتش اثر طيب في حياة حد لدرجة ان هو مش عايز يودعني ويمشي بجنازتي لاخر مرة يعني في عمري خلاص كده عمري انتهى لكن الفرح عادي يعني الفرح احنا ممكن نتقابل بعد الفرح نتقابله عادي انما بعد الجنازة خلاص مش هتتقابل الوشوش تاني.